سعودی عربٕچ ثقافتی ترتیب چھِ عرب تہٕ اسلٲمی ثقافت سۭتۍ واریاہ متٲثر۔ معاشرٕ چُھ عام طورس پیٹھ گہری مذہبی، قدامت پسند، روایتی تہٕ خاندانس پیٹھ مبنی۔ واریاہ رویہٕ تہٕ روایتہٕ چِھ صدیو پران، یم عرب تہذیب تہٕ اسلٲمی ورثہٕ سۭتۍ ماخوذ چِھ۔